لا بالعكس أيضا الآلات تقدر دير <hesitation> تقدر دير في هاذ، و شوفنا <hesitation> رسمات بالذكاء الإصطناعي رسمات ما شاء الله أحسن من رسمات من أعظم الفنانين لأنه <hesitation> في الفن صراحة الذكاء الإصطناعي هو <hesitation> ذكي جدا، ذكي جدا و رائع عندهم بعض اللوحات فريدا من نوعها.